Tonga de volagniko hoe: eh azafady kamarady tsy nikinihako feky, noho zaho fômpogny, de ambarao zaho aiza tagny agnariana izy, de <hesitation> i amzay tiagnao tsaboantsika, efaiko vôla izy sa avela amin'igny fogna.